Gnokho kanpo kou béni guiya wo kou tini da gango gna. i sou kéfini mé koundou gna, i nafa ké niya, i khinini ti kougna kou do i nan katta guili batté i nan daga nokhou tana, i ni kou gna deberini, i ni kougna bakamé i ga khinini tiya